Daa uli biyele mi nungkan kane katin maam, in kan shong in wii liɓe kana gboɓe shabyo na pili taa yamba na wula lati shooti yamba tiye nyimanghi shee mi, bun labrare da uli mi in kan shong in wii dabanung dabanung lola kami dingan nyongle ye lul ka in shinin maaŋ ɓo mi ɗingan nyonghe ni, mi ɗingan gbome ni fuuni lo nungkan tan daɓale, gbunungli kan uli ti gbome vee ɓo kan ne shoo sheye lul ɓo, da uli kakwe mi daɓa male kan ɓan ɓo uri sheye lul ɓon yilli shoo ki shaɓɓo, kan min ne uli mii umilimi ti gbome loon da yo, nungka min kan kan yamba shong bale nanan lue, kan kuma shooti yamba, ɓa lukka inne ɓo ta lem ɓalla ɓon twaɓang shi maam da uli biyele mi kuma in kan lare ye ɓang. Ɓang wula shooti yamba dd shi do da nigomi voro ka in millo lare ɓang ti yamba shi do da nigomi ti nyinale lola ulimi she ulimi sheye lul, da uli biyele ung nungkan kane kan shong eren nung ka mi ɗingan yongle ye lul koon lolaa kaliya, lulka in nanaŋ yo, kan inkan in namin shee, ɓan yongle naa ɓa nama na wii teen tii, dabanung ka kuma inkan inkan shong ɗi koda min nen jware mi ere wula nung tiye yimangmi dit, in nin benen ka daba nungni mi ere pili ye nungka ni sheu wulani in wulani shee ka gbome ni fuuni, kwen dabale male nungkan kan ulin da biyele mi daa lo lau kan har zuwa lok har tee voro ka yamba ka pilli umele.